ازاي بنثبت برنامج على التليفون أن احنا أول حاجة بنختار البرنامج اللي احنا عاوزينه إذا كان من جوجل بلاي أو من بلاي ستور بنختاره بعدين بيبقا في تحتيه كلمه انستول بندوس علها وكده بينزل ال <hesitation> البرنامج اللي احنا عايزينه عالتليفون